Raha nahavaky lasiety tandragnonah e namako da mizaka aminazy ah hoe ah sy magnino evao ngah io fa fomba-draha avao e misy vakivaky akoa io, <hesitation> porte bonera za nga hay nanike he.